عادي, جداً بما أني أنا سواسيا بول دونك <hesitation> نشوف اللي بحذاياا العباد اللي بحذايا, <hesitation> نحاول نحكي معاه, نتجاذب معاهم أطراف الحديث, <hesitation> ملقيتش عباد بحذايا دونك